Ja ku kui'i ja ka'ando ja io ja ku manzana, piña, sandia, te- tecojote jiaa tiuku kuee guayaba jiaa io maa'maa kui'i io vitnaa taja ku ja ka'ando ja io xuukaajndo tiuku ko adiindiaando xeexi tiuku io taja kui'i xeendo io inga kui'i tiuku maa kui'i io vitnaa.